﻿Kua mopeti <hesitation> herramienta ani mopeti tembiporu ikavigueva, jare ou oipoepi yandegui yande korazon jare kua kiraiko omo funciona, jaema kua omofuncionako mopeti pila ndie, jare jolkuavi oñemoprograma öi kiraiko ipuereta <hesitation> ou ombomboevea yande yanderugui opaete yanderete omborivaera, kua mopeti aparato ani mopeti makina ikavigueva jarevi jokuagui ipuere yaiko pukuye